इ कई खाणू छन जैथे हम शुष्क बणे सकदा अंगूर अंजीर खुमानी फल जींथे बडी मात्रा मा दुई मात्रा आवश्यक हूदी ऊथै धूप मा सूखै खाद्य पदार्थों थै और हमरू शरीर फायदेमंद भी हूंदा।